﻿Ɗiyo ƙan foƙju, maa yiiƙo eleero nong ɗiyo shi dwaƙƙilaƙ shoojenmo dwaƙƙilaƙ pangta talii ta ƙundu elei panuƙo mommo molooro shira yu foƙmo ta wattu shelei. Maa yiiƙo eleero <hesitation> bakri ar wattu shelei nong dwaƙƙilaƙ'm ai penuƙo cha mije a foƙ shinnaarom. Maa cheƙƙo ƙo ƙa yippa maa yiiƙo eleeni, penuƙo ele shin paamun npeno ele shin kpattin maa ƙushira shi shin paamun cheƙƙon mannei tuƙu paamuni ta yu eleeni nong shin kpattin mo ti pidi ƙeera shir paamun, shin paamun maa tuƙu kpattini maa ƙain nong kpattin shira waraani nong <hesitation> shinu doi ɓirang'um ta yu eleero shin kpattin maa penuƙo mmo shin paamun ƙushira shita ambon <hesitation> ɗiƙa pang kijimoi. Daƙam nong ɗiyo peneng foƙju penuƙo foƙ shaabiju, mara peno foƙ shaabijum ar iya waraani ti pi shaabijum, ar kpaklaani nwari ti pi shaabi shinu ɗoim. Maa yeena shaabi ko tali maa ɗungƙuƙo yu leeni ƙira waani ƙira wa ɗiyo ɗiyaani ɗoƙmi peneng maa tangƙo yu eleeni mo ƙira waani mamulyanni foona shele mommo we shi shina penuƙo ɗiyo ƙan foƙju, peneng yiijin paaro ƙa te in maa yiiji paaro ƙa faƙjum ar wattu shele shaabum kiji ƙe shweeje ƙa kunji foƙ pepeerom ne ma yiiƙo ƙo foƙni ƙaa penu ƙo ne ti pidi ƙabi nim, ƙaaratu sheleenom ai. Amma diyo ma yeeƙo shaabi penuko ti piɗi yiireni yiiji ta wattu.